Ɓurani kam ko wonde binndoowo ganndaaɗo e diine mbaɗoowo tiyatiruuji walla filmuuji ganndaaɗo. Ngati ɓur-mi yiɗde fof ko binndol, ɓurmi yiɗde ko defte. Jiɗmi hokkude ganndal am ko e binndol. Ɗum ɓurani kam ko anndeede e wonde binndoowo mawɗo e diine jaltinoowo widooji mawɗo.